Ekiro nyowe ekinsemeza mubwoomeezi bwange kare kugamba nasiiba nsemeriirwe, nikwe nko kusaba omusaija wange ekintu akakimpa, eki ekiro nsobola kusiiba nsemeriirwe.